بصراحة انا ما من النوع الي ينسى مفاتيح او موبايل بمكان وحتى باقي الشغلات بس اذا صارت راح افضل يضيعون المفاتيح لان المفاتيح اطيق اكسغ قفل او عندي نسخة ثانية او يمكن انساها على الباب مو بمكان بعيدي بس اذا ضاع التلفون مشكلة كلش كبيغة لان كل الامور الي تخصني بينو وهم الي يلقينو ممكن ما يرجعو بس المفاتيح اذا لقاها احد غاح ارجعها اكيد والا اش يعمل بيها والموبايل حاليا عند كل الناس صيغ شي اساسي طابع بينو شغلهم وذكرياتهم وتواصلهم مع الناس فما اعتقد احد يحب يضيع تلفونو ابد ويتمنى المفاتيح تضيع ولا التلفون افظل انو تنفقد مفاتيحي لان اطيق اطلع نسخة اكسغ قفل واطلع مفيتيح عليها ماكو مشكلة بس اذا انفقد التلفون صعبي انو ترجع معلوماتك شغلاتك وترجعو هو بشكل عام التلفون فافظل المفيتيح اكثغ.